Ya vôla madiniky regny e, antony mahatonga agnanjy hoe misy marôkorôkony amin'ny sisiny regny, mbô ahatonga agnanjy tsy hoe ho môra- môra fangalagna agnanjy zaignany e na môra fitagnagna agnanjy mbô tsy ho malamatra zegny izy kôfa itanan-tegna.